طبعا بيأثر الفن في المجتمع وبيأثر تأثير كبير كمان عن طريق أن هو بيعرض افكار المجتمع وبيقيمها وبيصححها يعني لو في افكار غلط في المجتمع هو الفن يقدر يقومها ويعرف الناس دا صح ودا غلط منعملش دا وكمان تقدر من خلاله تزرع افكار جديدة في المجتمع مكانتش موجودة